தெர்மோமீட்டர் நுனியைச் சுத்தம் செய்து. பின்னர் அதை உங்கள் நாக்கின் கீழ் வைத்து. அதைச் சுற்றி உங்கள் வாயை மூடி. டிஜிட்டல் ரீடிங் திரையில் தோன்றும் வரை. காத்திருக்கவும் மிகவும் துல்லியமான முடிவுகளுக்கு. உற்பத்தியாளரால் குறிப்பிடப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட. நேரத்திற்கு அதை வைத்திருங்கள் மாற்றாக நீங்கள். அக்குள் அல்லது மலக்குடல் முறையைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இவை வாய்வழி முறையைப் போல துல்லியமாக இருக்காது.